Vana lubaha vafurahia saidi ikela miaka hamsiniihirie. Maana kipindicho haleghiree elimu, halegire upeo hukule, haghire ata shule. Hoku vana vaghenda shule vaanikwa elimu icho aleghireho na dini aleghireho findo fa dini. Mndu aghirwa aichi ku haghiree kanisa, hagire msikiti haghire ikiho. Kipindicho aleghireho mera luvaha elimu yasaidia mana shule tikeho. Waanzia mpaka luvaha ianzia shule iha iya kuvoka awali mpaka ukihengifika kua thangala na findo vyakufundisha. Kwahiyo vana vaelimika vana vapata, yaani kipao mbele vapata upeo vana vakuelewa. Vakighenda makanisani vana vaelewa, akienda vafundishwa dini. Vakighenda msighitini vanavaelewa maana vafundishwa dini. Kwiyona vana vyakisonga mbele findofo vafundishwa vakighevia kenyi vairima hira findo favo fingi fa kenyi. Ahirima iandaa shamba yakwe weka iho kenyi aichi ku shamba hii nairImo kikwiya na ahirima iandaa mifugo na afuge mifugo yakwe aichi ku mifugho ighire faida njiki na aichi ku shamba ina faida chiki. Kwa hiyo amba kila kindo akihira aichi faida yakwe aghepata kana hasara yakwe aghepata. Mira mwanzoni haleghire elimuhu halegire mathageniho halegire findo saiglomakuku makuku fwafwa fivona hafwe mwanzoni hale figiriho ni mwika ethuko kenyi haighiri kindo chaelukaho.